د آسټرالیا پخلی د مهاجرو له امله بېلابېلو فرهنګونو اغېز منل. باربیکیو یا د غاښو پر اور پخول، یو دودیز خو هم عصري دود دی. دوی سمندري خواړه، غوښه او تازه سبزي‌جات ډېر خوري. د آسیايي او اروپايي خواړو ترکیبونه هم ډېر معمول دي. ویجیمایټ یو ځانګړی مالګین خوراک دی، چې ډېری استرالیایان یې خوښوي